B'el b'el aka'aj ti xi'mal tu laak' ulaak' ulaak' esten kajtalil b'el a- aka'aj a' jok'es ulaak' ju'um men ma' b'aje'laj tulakal ulaak' jo'mul ju'um tub'ensikech ulaak' kajtalil.